El pobrema es qu'alogu no te recuerdas d'ellas. Ave, una seña que vaiga güena devi de tenel un mínímu d'ochu caraitis, combinal mayúsculas, númirus i santus. No se t'ocurra de ponel la tu fecha de nacencia o el tu nombri, que mos conocemus. Un acuerdu güenu es de gastal frasis que namás tú te recuerdis. Afinal yo creu que tous gastamus la mesma pa tolas cosas...